Ku ma pidänüq vastama sääntsele küsümüsele, sis ma ütelnüq või-ollaq nälkjäs. A ma arva, et ütski elläi olõ-õi määnegi umbõlõ kollõ vai rõve. Ma arva, et kõik ommaq väega torõdaq.